A ɗinga nyamugo nyamɗu ɗum mari ganye ji ɗum mari haako ji a ɗinga nyamugo nyamɗu ɗum mari liɗɗi ko ɓo a heɓa kusel a acca ɓo yarugo coffee.